நற்செய்தி இசையானது அழகியல் இன்பம். மத அல்லது சடங்கு நோக்கங்களுக்காகவும். சந்தைக்கான பொழுதுபோக்குப் பொருளாகவும் பல. நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டு நிகழ்த்தப்படுகிறது. நற்செய்தி இசையானது ஆதிக்கம் செலுத்தும். மற்றும் கிறிஸ்தவ பாடல் வரிகளுடன் இணக்கமான. வலுவான பயன்பாடு ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.